اختار ان انا اعيش فى عالم خ-خالى من التلوثو لان التلوث دى حاجة صعبة وتأدى الى امراض كتير اوى, وان احنا مش هنقدر ان احنا نبقى عايشين فى حياة كويسة, و <hesitation> اطفال كتير هيعويوا, والناس عيعيا ومش هتبقى الحياة سعيدة خالص لو كلنا عايشين فى تلوث